Memang naualami najolo, i masalah tehnologi memang jauh, maju sannari, harana au najolo, baru baru mangaratto, mangirim surat pake surat kilat, pake perangko, anggo dung sannari inda porlu be, sannari na potting nomor hape sanga nomor we a, bisa komunikasi langsung, apalagi misalna vi ci nikkalak guarna bisa nida iba orang tua niba umak niba sude bisa ima!, kecanggihan tehnologi i anggo saro diau, memang perlu! A klo ora- alak jaman najolo kan inda songoni, jadi par- por roa niba marsuo dot umak niba iba inda dong epeng niba sian pangarattoan on songon nau alami najolo, lapan taon! So bisa au pasuo dot orang tua mulak, harani keadaan niba, baru marsuo dot orang tua niba, najolo sian kampung tong bujangan do iba, poso poso. Nadong lalu tuson, kawin iba, inda binoto orang tua niba, ma sada daganak niba, baru ioban mulak mangaratt- mulak tu huta niba, jadi isima kadang kadang orang tuai, tarsonggot, nalewat i baya anakkon upa barangkat sian bagas on, na bujangan do, on ma ro ioban ia pahoppuku dot parumaenku, ning orang tua niba mada i uta, memang aso ubaen pe songoni, bukan do istilahna na durhaka au tu orang tua inda udokon au na nikah, maksudku. Anggiku bahat!, lapan kami, inda mungkin tarbiayai orang tuaku sude songoni sarupo, apalagi sian medan waktui tu solo, ongkos sadia! Adong nadohotan sanga na piga halak tu sadun biaya ni ma sajia ninggrakku, ima na so udokon najolo tu orang tuai, jadi harani nia so na bisa dope tong manalepon. inda tehnologi dope inda ja- canggih dope tehnologi na najolo, harus main surat kilat. Baen parangkona baru ikirim tu kantor pos, on tu medan sajo, ra sapoken so lalu, na bodo balosanna non tu son ro tu iba, ra sapoken museng berarti opatbolas ari, anggo sannari paling, hitungan detik do mang bisa iba manalepon komunikasi dot orang tua niba dot sudara sudara niba i kampung, sanga songondia aha keadaan sanga siehat siehat do sanga songondia ninna, a ima anggo ahana na memang tehnologi i penting, porlu porlu sajo, au ima naualami tong, se jamanku najolo tu sannari, anggo dung sannari a adong na masa rasa a, u telpon jolo manyapaina sanga nasehat do sanga songondia ning roa, tinggal manelpon, anggo najolo dia me bisa iba songoni! Manelpon, tulis jolo surat on non ra sa dabel polio, sude aha nai bagasan non iba i tulis!, baru ikirim, kejolo iba tu kantor pos, paido parangko tabusan jolo. Tabusi nampolop kilatna, pamasuk isi, lem, baru idabuon tu pos- pos nalai i, manombo sapoken bagen dei i pos surat nalai i, bis surat nalai i, inda nai buat buat, jadi paitte ma iba ra sapulu ari opatbolas ari so ro muse balosna kirimanna tu iba. Ima nau alami anggo sannari memang tehnologi paling penting, apalagi jaman moderen on.